मुए हे सगळ्यांकून कश्तालु प्राणी किदेक की ते। आपल्य वजनाकून चड वजन उखळपी। मुए अमका दिस्तात धक्ते कायत न्हू कशे बुत। ते हुशार अस्तात आनी आम्ही मानिस जशे आसो। तशेत तेअस्तात तेंच्य बिलान मुए अस्तात पण तेतुंतले। थोडे मुए सैनीक एक राणी कामगार असे प्रकार अस्तात।